الاصفر لون الناس بتكرهو لكن انا بحبه لون سمح و بتكيف ليه وعندنا بيقولوا الداير يظهر يلبس اصفر بعدين هو كان لون التكسي وانا كنت داير ابقي سواق تكسي